komið þið sæl Feneyjatvíæringnum lauk nú undir lok síðasta mánaðar en nú er búið að ákveða hver verður fulltrúi Íslands á hátíðinni eftir tvö ár við skulum komast að því hver það er er stærsti myndlistarviðburður í heimi og er eins og nafnið gefur til kynna haldinn í Feneyjum annað hvert ár hátíðin samanstendur annars vegar af

stórri alþjóðlegri sýningu og hins vegar svonefndum

ísland tók fyrst þátt árið nítján hundruð og sextíu en hefur

síðan nítján hundruð sjötíu og átta fulltrúi okkar í ár var Hrafnhildur Arnardóttir

sapiens við góðar undirtektir síðastliðin þrjú skipti hefur Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar auglýst eftir

tillögum með útfærðum hugmyndum og valið listamann út frá þeim í þetta sinn var ákveðið að hafa annan hátt á það var tekin ákvörðun um að hafa þetta öðruvísi leita til fulltrúaráðs

tilnefningar

valdi síðan úr þessum hópi hvað geturðu sagt mér um listamanninn sem varð fyrir valinu listamaðurinn ætti að vera flestum kunnur hann vinnur með samspil

myndar hljóðs og rýmis og gerir eina heild úr þessum þáttum fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum tvö þúsund tuttugu og eitt verður Sigurður Guðjónsson Sigurður Guðjónsson er fæddur árið nítján hundruð sjötíu og fimm hann nam myndlist við Listaháskóla Íslands en líka í Kaupmannahöfn og Vínarborg Sigurður á að baki tuttugu einkasýningar víðsvegar um heim og hlaut Íslensku

árið tvö þúsund og átján fyrir verkið í kapellu og líkhúsi sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði þetta var nú bara símtal á þriðjudagsmorgni og kom skemmtilega á óvart í haustinu ég get ekki sagt að ég hafi verið að hugsa um þetta síðustu ár hefur verið open eða óskað eftir hugmyndum ég bjóst skemmtilega á óvart ertu ertu með hugmynd um hvað þú ætlar að gera þarna úti nei við erum rétt tek mikið upp

stúdera og pæli og safna í banka og

með vorinu þá förum við að taka þetta saman og

hvaða átt við förum Sigurður hefur vakið athygli fyrir magnþrungin

það byrjaði strax í Listaháskólanum í kringum tvö þúsund var alltaf verið að ýta á okkur að

ég gat tekið tónlist

inn í vídeóið sem ég hafði unnið með áður og þegar við vorum að velja úr þessum tillögum fannst okkur skipta máli að

værum með fulltrúa íslenskrar samtímalistar einhvern sem hefði unnið að eftirtektarverðum

inni í við erum bara að hefja undirbúning finna sýningarstjóra og rými í Feneyjum nú verður bara óslitinn undirbúningur til í maí tvö þúsund og eitt þegar sýningin opnar Sigurður er þegar farinn að leita fanga og kannaði meðal annars aðstæður í Feneyjum í síðasta mánuði það var frábær ferð og kveikti fullt af hugmyndum og ótrúlega

gríðarlegt magn af frábærri myndlist svakalega spenntur

við Íslandsstrendur þeir eru rúmlega hundrað talsins standa í fjölbreyttu landslagi og bera vitni um miklar breytingar í íslensku samfélagi ég stóð mig að því einu sinni þegar ég var á ferðalagi að telja vita sem ég keyrði

eða sem ég vissi af í nágrenninu og það má segja að það sé merki um að vera að breytast í þannig að það var ákveðin ástríða í þessum en það var svo margt í sögunni sjálfri sem togar í þegar ég fór að kynnast þessari sögu þá var ég

eins og hver annar Íslendingur ég þekkti

ekki mikið ég átti svona

var á póstkorti það var í Dyrhólaey

smátt og smátt áttaði maður sig á þessu fyrirbæri en þegar ég fer að kafa í þetta fer ég að sjá sögu sem ég er sannfærður um að margir hafi áhuga á sko það eru á annað hundrað vitar á Íslandi og þeir völdu sig nokkuð sjálfir í hlutverkin svona aðalhlutverkin það eru þessir frægu vitar

eru í alfaraleið eins og Dyrhólaey líka Grótta og Akranes

afskekktari vitar eins og á Hornbjargi en svo

eru í aukahlutverki en svona mikilvægu hlutverki eins og til dæmis fyrsti vitinn sem er úr járni og annar sem er nálgunin sem ég kaus það var að gera myndina út frá tækniþróun og hönnun og það ræður dálítið því hvernig við förum í það ferðalag að taka upp og við fórum í kringum allt landið og og víðar og svo er náttúrulega ákveðið ferðalag í gegnum safnaefni þetta var svona góð ástæða til að ferðast um landið og sjá landið betur og aftur og afkima í landinu sem maður hefur ekki komið áður á þetta er kjörið myndefni líka til að sýna Ísland því þetta er svona svolítið landslagsmynd oft

þannig með Ísland að þú þarft

annað en að ýta á takka á myndavél þá ertu kominn með

hafa er landslagið í kring og svo þessi dularfulli kraftur þessi dularfulla saga sem mér finnst ég bara finna fyrir nánast geta komið við

vitunum hafa náttúrulega búið margar fjölskyldur

sem er efni í aðra mynd mikið af listaverkum bókum skrifaðar á vitum fengið að vaxa og dafna í